Korallrahnuq avitasõq merekeskkonda niimuudu, et na puhastasõq ümbritsevä vett. Na sööväq erinevit baktõriid <hesitation> vii seest ja sis niimuudu muutvaq keskkunna puhtambas.